<hesitation> Omundu oyuthakwasi, erikubulyaku ngaghuli ghuthi, kwisi akana anginabya inakanza eriminya ngokughuli kwisi imyabya nabu inakanza akuthunge betu kandi isiwendiminya iwe ghuthi bakubughireku. Neryo ibakania, oghundi inanza erikuminya kutse abandi ibanza eriminya obulhuhe bwaghu. Kutse abandi ibanza eriminya ngokughuli, nebyaghuli kandi nebyaghukakolha. <hesitation> So, siwangaminya ghuthi bamakania kyahi kusangwa anginabulya omundu oyuthahikire akanza eriminyerera okwiwe keghe inanamuhererya omwatsi owawire. Kutse imwabya neyuwanginabulya inakubulyaku obundi inyanakwasi neryo inayabwira oyukanza erikuminyaku binene, kusangwa anakwasi kwabuke. <hesitation> Basi kubikaghenda bithya.